<noise> to neddo hebi nasaraku to wadi sa'a, amma nedo daro wada ko handi kadi no wodi, gam non hebai nasaraku.